<hesitation> agbagyi, mii je ɓo da lo lai, nge kwo to ɓo zhni ɓo manai nu achi ho unya aa ta shna wo ge ho ɓo ɓoyi lon, kwo zanoi da gnyi ge ɓo dan wa dai kwo to dami. N twuge na gachiya kwoto dan, amma zan wa kpe kwo gwo, kwoto kwa da won wyii, kwo ɓo da wo nsu. N ha fwa gachiya da ɓo ge ho ye a chiho, omiza ho zhni zanu kwoi nu, n twuge na, ga chiya n ha da kwa bma za zhnii wo gbni gnyi n bmyan, kpein wo to saho ye hoi gnyi, hoga mii ɓo gwode n zaye yinuwa gami shaura, amma kwo ɓo sna n wyii, mi la kwa pma ɓwa, osa n ma ɓwa shaura n zado ho, nge oza ɓo nyi, wo kanya ɓwam oya gbagyi kpe onya n kwo gyi anya ɓwaka, n lo nyi she a la kpmawo to wa won, a kpma wo to wa won, to twuwai unya kwa oye nukwoi ɓwa n twukwo twu n za knayi ɓo An, ɓa ɓopa ɓa nyi nu n wyi hoi, ɓala wo ɓa lo zhabwu n woi a gnage oɓa unyan ɓa fwuwa, ɓalo ɓa gnaknyi wo dnan zha bwui, to nwyiinu, nwa hankali ɓa ɓo jeze ɓe, ala fwa gna knyi wo ɓon napyi n twuge na akwu geji n na pyi, a lo n woi n bmana, a lo ha gna knyi wo, ton wyi-i nu wo ɓo la gbedwu, nge oɓo n wo zhni nna gye wo jezhni, to aɓo kpe onya n na ɓo zhni woi, to zayi ange che woɓei zha pyi wa ta bwa shi gachiya, to zayi n hayi n fwuwa kula yi unya gewo ɓola zhni yesai, to ato ɓei ge a ɓo gna knyi wo ai knwa wye knwunu, n ge mita dan, n twukwo twuge mito che pma lo a kpe ma wyi kwo a sa mii ye nu kwoi, to zayi n wonu, yesa n wa ɓo n chei n. Fwuwa n na unwu nyi atoɓo ɓa ɓwa kwo shin, to n loi nu osan ha gyeza n wnu wnu yi ya, ko kwon ɓo ɓoyi nnaba ho, yi wo n shawara ha dawo kwo n bwu gba manai, to ha da wo kwo n gye ho che wa ɓwa checheye kwo gye ho chewo kwon, n twu ge na n hoto kpe wo bwugba lan, wa gna ɓwuɓwu ya, omii shaura nunmiiga